ɗọk, rap, kụụnụn sẹẹrẹị, ɗok. rap, kunun. serai, pụwa, payịndị, pẹllọw, parpaɗa, lamɗa, kbọmọ, kbọm salị ɗọk, kbọm salị rap, kbọm salị kụụnụm, kbọm salị sẹẹrẹị, kbọm salị pụwa, kbọm salị payịndị, kbọm salị pẹllọu, kbọm salị parpada, kbọm salị ɗọk, kịrap salị rap, kịrap salị kụụnụn, kịrap salị sẹẹrẹị, kịrap sdalị pụwa, kịrap salị payịndị, kịrap salị pẹllọw, kịrap salị parpada, kịrap salẹ lamda, kị kụụnụn, kịkụụnụn salị ɗọk, kịkụụnụn salị rap, kị kụụnụn salị kụụnụn. kịnụụnụ salị sẹẹrẹị, kị kụụnụn salị pụwa, kị kụụnụn salị payịndị, kị kụụnụn salị pẹllou, kị kụụnụn salị parpaɗa, kị kụụnụn salị lamɗa. kị sẹẹrẹị. kị sẹẹrẹị salị ɗọk. kị sẹẹrẹị salị rap. kị sẹẹrẹị salị kụụnụn. kị sẹẹrẹị salị sẹẹrẹị. kị sẹẹrẹị salị pụwa. kị sẹẹrẹị salị payịndị. kị sẹẹrẹị salị pẹlọukị sẹẹrẹị salị parpaɗa. kị sẹẹrẹị salị lamɗakị pụma. kị pụma salị ɗọk. kị pụma salị rap. kị pụma salị kụụnụn. kị pụma salị sẹẹrẹị. kị pụma salị pụwa. kị pụma salị payịndị. kị pụma salị pẹloukị pụma salị parpaɗa. kị pụma salị lamɗa,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

wọn ɗọk ka kị payịndị salị sẹẹrẹị. wọn ɗọk ka kị payịndị salị pụwa. wọn ɗọk ka kị payịndị salị payịndị. wọn ɗọk ka kị payịndị salị pẹlọu. wọn ɗọk ka kị payịndị salị parpaɗa. wọn ɗọk ka kị payịndị salị lamɗa. wọn ɗọk ka kị pẹlọu. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị dọk. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị rap. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị kụụnụn. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị sẹẹrẹị. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị pụwa. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị payịndị. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị pẹllọw. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị parpada. wọn ɗọk ka kị pẹlou salị lamda. wọn ɗọk ka kị parpaɗa. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị ɗọk. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị rap. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị kụụnụn. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị sẹẹrẹị. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị pụwa. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị payịndị. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị pẹlọu. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị parpaɗa. wọn ɗọk ka kị parpaɗa salị lamɗa. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị ɗọk. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị rap. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị kụụnụn. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị sẹẹrẹị. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị pụwa. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị payịndị. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị pẹlọu. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị parpaɗa. wọn ɗọk ka kị lamɗa salị lamɗa. wọn rap. wọn rap ga ɗọk. wọn rap ga rap. wọn rap ga kụụnụn. wọn rap ga sẹẹrẹị. wọn rap ga pụwa. wọn rap ga payịndị. wọn rap ga pẹllọw. wọn rap ga parpaɗa. wọn rap ga lamɗa, wọn rap ga lamda. wọn rap ga la- la kbọm- sali kbọmọ. wọn rap ga kbọmọ. wọn rap ga kbọmọ salị ɗọk. wọn rap ga kbọmọ salị rap. wọn rap ga kbọmọ salị kụụnụṇ. wọn rap ga kbọmọ salị sẹẹrẹị. wọn rap ga kbọmọ salị pụwa. wọn rap ga kbọmọ salị payịndị. wọn rap ga kbọmọ salị pẹlou. wọn rap ga kbọmọ salị parpaɗa. wọn rap ga kbọmọ salị lamɗa. wọn rap ga kị rap, wọn rap ga kị salị ɗọk. wọn rap ga kị salị rap. wọn rap ga kị salị kụụnụṇ. wọn rap ga kị salị sẹẹrẹị. wọn rap ga kị salị kụụnụn. wọn rap ga kị salị sẹẹrẹị. wọn rap ga kị salị pụwa. wọn rap ga kị salị payịndị. wọn rap ga kị salị pẹlou. wọn rap ga kị salị parpaɗa. wọn rap ga kị salị lamɗa. wọn rap ga kị kụụnụṇ. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị ɗọk. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị rap. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị kụụnụn. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị sẹẹrẹị. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị pụwa. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị payịndị. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị pẹlou. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị parpaɗa. wọn rap ga kị kụụnụṇ salị lambɗa. wọn rap ga kị sẹẹrẹị. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị ɗọk. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị rap. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị kụụnụṇ. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị sẹẹrẹị. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị pụwa. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị payịndị. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị pẹlou. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị parpaɗa. wọn rap ga kị sẹẹrẹị salị lamdawọn rap ga kị pụwa. wọn rap ga kị pụwa salị ɗọk, wọn rap ga ki pụwa sali rap. wọn rap ga ki pụwa sali kụụnụṇ. wọn rap ga ki pụwa sali sẹẹrẹi. wọn rap ga ki pụwa sali pụwa. wọn rap ga ki pụwa sali payindi. wọn rap ga ki pụwa sali pẹlou. wọn rap ga ki pụwa sali parpaɗa. wọn rap ga ki pụwa sali lamɗa. wọn rap ga ki payindi. wọn rap ga ki payindi sali ɗọk. wọn rap ga ki payindi sali rap. wọn rap ga ki payindi sali kụụnụṇ. wọn rap ga ki payindi sali sẹẹrẹi. wọn rap ga ki payindi sali pụwa. wọn rap ga ki payindi sali payindi. wọn rap ga ki payindi sali pẹlou. wọn rap ga ki payindi sali parpaɗa. wọn rap ga ki payindi sali lamɗa. wọn rap ga ki pẹlou. wọn rap ga ki pẹlou sali ɗọk. wọn rap ga ki pẹlou sali rap. wọn rap ga ki pẹlou sali kụụnụn,̣wọn rap ga ki pẹlou sali sẹẹrẹi. wọn rap ga ki pẹlou sali pụwa. wọn rap ga ki pẹlou sali payindi. wọn rap ga ki pẹlou sali pẹlou. wọn rap ga ki pẹlou sali parpaɗa. wọn rap ga ki pẹlou sali lamɗa. wọn rap ga ki parpaɗa. wọn rap ga ki parpaɗa sali ɗọk. wọn rap ga ki parpaɗa sali rap. wọn rap ga ki parpada sali kụụnụṇ. wọn rap ga ki parpada sali sẹẹrẹi. wọn rap ga ki parpada sali pụwa. wọn rap ga ki parpada sali payindi. wọn rap ga ki parpada sali pẹlou. wọn rap ga ki parpada sali lamɗa. wọn rap ga ki lamɗa. wọn rap ga ki lamɗa sali ɗ̣ọk. wọn rap ga ki lamɗa sali rap. wọn rap ga ki lamɗa sali kụụnụṇ, wọn rap ga kị lamɗa salị pụwawọn rap ga kị lamɗa salị payịndịwọn rap ga kị lamɗa salị pẹlouwọn rap ga kị lamɗa salị parpaɗawọn rap ga kị lamɗa salị lamdawọn kụụnụn. wọn kụụnụn ga ɗọk. wọn kụụnụn ga rap. wọn kụụnụn ga kụụnụn. wọn kụụnụn ga sẹẹrẹị. wọn kụụnụn ga pụwa. wọn kụụnụn ga payịndị. wọn kụụnụn ga pẹlou. wọn kụụnụn ga parpaɗa. wọn kụụnụn ga lamɗa. wọn kụụnụn ga kpọmọ. wọn kụụnụn ga kpọm salị ɗọk. wọn kụụnụn ga kpọm salị rap. wọn kụụnụn ga kpọm salị kụụnụn. wọn kụụnụn ga kpọm salị sẹẹrẹị. wọn kụụnụn ga kpọm salị pụwa. wọn kụụnụn ga kpọm salị payịndị. wọn kụụnụn ga kpọm salị pẹlou. wọn kụụnụn ga kpọm salị parpaɗa. wọn kụụnụn ga kpọm salị lamɗa. wọn kụụnụn ga kịrap. wọn kụụnụn ga kịrap salị ɗọk. wọn kụụnụn ga kịrap salị rap. wọn kụụnụn ga kịrap salị kụụnụṇ. wọn kụụnụn ga kịrap salị sẹẹrẹị. wọn kụụnụn ga kịrap salị pụwa. wọn kụụnụn ga kịrap salị payịndị. wọn kụụnụn ga kịrap salị pẹlou. wọn kụụnụn ga kịrap salị parpaɗa. wọn kụụnụn ga kịrap salị lamɗa. wọn kụụnụn ga kikụụnụn. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị ɗọk. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị rap. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị kụụnụn. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị sẹẹrẹị. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị pụwa. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị payịndị. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị pẹlou. wọn kụụnụn ga kikụụnụṇ salị parpaɗa,